لوكان جيت نقدر نتعلم لغه في اللحظه في الحين نتعلم الإنجليزيه على الأقل باه نوصل، نوصل <hesitation> نوصل معاناة الفلسطينيين و غزووين خاصة و نوصل الأفكار الصهاينه لعنة الله عليهم ربي يجيبهالهم إنشاء الله نوصلهالهم الكل العالم الله لا تربحهم إنشاء الله يا ربي، يا ربي جيب هذاك نتنياهو نتن هذاك.